L'arpa, la chitara, ël pianoforte, ël viulin, ël mandulin, la fizarmonica, la baterìa, la trumba, la trumbëtta, ël saxofono <hesitation> pöi <hesitation> la chitara, la viola, ël violoncello